Livi na nka kuu ta ye lo yeeso á, te iyo te jokava wa'a a iyoi te ña'a nda ja'ai, ja lo livi na nka kuu <noise> likui á xi ñaliko taka nka jna'a, iyo orre te ñatu jokava wa'a ichi taka ye ñayivi ñe'nu á, a ye la'a á, iyoi te ñatu livi jokava wa'a ña'a, te yekuitai <hesitation> a'a ndɨ'yɨ a ku'u ichii a na naá kuu ye likui naá. A jnu ña'a te taka ye ndajniño lo ño'o lata á lo <hesitation> nkaso nuu ye to'o á, te iyo <noise> lavai te lujua jokava wa'ai te iyoi ña'a, te lujua kile dañu ña'ai te ko xi ñaliko kua'a lo lujua kaa tukuso ɨka welta jnu ye lo ña ni jokava wa'ai naá.